Shoka tandi dhimbulukwa sho kwali ndimuthona. uuna okamwameme mati kali kavalwa, okali kavalwa mesiku mwasa memegona, meme gona ne shaasi, esiku ndoka itandi li dhimbwa sigo onena, meme gona ngoka okwali hetu sile otshimpwiyu manga meme kwali eli kuutshimba wokorange, okwa ziko ne nokanona esiku ndoka eya kegumbo kowambo, esiku ndoka okweya ne keesa dha memegona ngoka asi, he tatumundje ne mondunda, mondunda okwati nandika ta lemo okanona hoka kelimo, ngaye ne sho ndazimo nokanona, okanona okali oka tiliane onda luka ekishi, hmm, ngaye opo ne lotango tandi mono okanona okatiligane, onda zimo nee tetondoka kutya aye kamuna okanona mwiya omuna ike ekishi, thimbo ndiya ka ndali ndishi ngeenge ekishi omuntu ka, onda zimo lela tandi tondoka kutya aaye, he otati katale okaama okanona kandje, kaye otandi himo, ngaye otepula kutya meme, eeye, okanona hano okanona weka kutha peni inaketufa, okanona okali oka tiligane nayi. he meme ota mono kutya okanona oho pewa ike keshe hanga waadhako, okanona oho pewa ike keshe ku tate kalunga, oko ngaa toku thako, ondakala ne handi pula ogendji, tsho otsho nee hatshi dhimbulukithandje kutya, okanona ha, shaashi payife okanona oka ningapo okaluudhe, ohandi ipula kutya okanona Kali okatiligane ngiya, payife okaninga okaluudhe, okatshendje kotshee? Otsho nee hatshi ipulithandje ne sigo onena, sho ne tatshi dhimbulukithandje oshi memegona ngwiya asile mesiku ndi, ihi tshidhimbwa ka, shaashi ondityi kutya meme kwali atumandje okanona mondunda esiku ndiya, momo mwali ne muna, ondi tshitshi kutya megumbo omwali muna otshituthi tsho luhodhi tsho tsho ne itandi dhimbwa shaashi, ohatu ohatu tshi dhimbulukwa nasigo opayife kutya, okwali ndeku tuma okanona kandje mondunda, moka okwali ne wazamo tomatuka toti ekishi, mbela ne kwali wa mona ekishi monkalamwenyo hohe, ondali ne ndazamo te tondoka esiku ndoka kutya aye ngaye ite kwata ekishi, nani okaima okanona ike kaantu oka luudhe, okanona hono payife oka luudhe ne okamwameme mati, ohandi ka pula ne kutya ondali ndeku matukapo ngwee ndaluka ekishi, ohatu tshi dhimbulukwa ne, na meme ohetshi dhimbulukwa ne kutya ahah, esiku meesa dha lele, okwali ndeku tuma okanona kandje ndele okwali watsha ekishi, payife okanona oko hono, owuka wete kutya kayishi ekishi, otsho ne otshiima ite dhimbwa monkalamwenyo handje sho.